सोमवारका वारेमा सोचुन्ज्या मुइलाइ मेरा दिमागमा मु जन्म्याको वार भुण्या औन्छ, तै दिन घरका मान्सु भुन्थ्या कपाल काट्टु नाइ हो, नङ काट्टु नाइ हो, घर बठे इथउथ झानु काट्टु नाइ हो भुन्थ्या, तवैकिलेखालै सोमवार दिमागमा बडि औन्छ ।